<noise> ଜୀନ୍ସ ପିଂଦୀ ବା ଅନ୍ନା <noise> ସୌଟ୍ସ କାଈଂ କୀ। ଜୀନ୍ସ କାରଣୋଂ ଏହା ଅଧିକୋ ଆଯୁଦାରୀ ଏବଂଗ ଵିଭୀନୋଂ ହଵା। <noise> ସାଲୋରୀ ଜୋଗିଯୋଂ ଜୀନ୍ସ ପିଂଦୀ ବା ଅମେଂ କୌନୋଂ ସେ। ଅକେଜନ ରେ ଵିଭାଵ ହୋ ଫେସ୍ଟିବଲ ହୋ ଜୀନ୍ସ ପିଂଦୀ ବା ଅମେଂ। କୌନୋଂ ସେ ଅକେଜନ ରେ ଵିଭୀନୋଂ ହଵା ସାଲୋରୀ ଜୋଗିଯୋଂ।